Ɗanjịn nọ wam mọnọ tọbị danjịn pọ mamụ kanḍam kẹnangọn gombe pụụdtọn pịrịm mịn nẹ sẹ pọpandị kan ɗam mịn kụmụngọn mịn ta kabẹ mịyẹm ɗaan, mịnị nụm anan kaga'a tọm anambịịna, pọ mamụ wam an pọ mam ya sakat, rịịnụ, a mịyem kị pẹ, mụm kị tịṇụm, mịyẹm kị pẹẹm kẹnna mịyẹm gị ɗọbị lasara kẹndọn kị yịllị kị yịlmụ, wana mụm kị tịn kụmụn pọ pịndaṇgụm pịndụn kụmụn pọ mi̱yẹm kị tịṇụm, kụmụn pọ apẹm, kọ tụn daṇ sab ɗ̣aṇjị ụk ma mịyẹm kụmẹị nẹm, pụụdụn mịyẹm ɓaan mịnị ɗọpẹi lasara pụụdụn pịndọn kan pọndọụ wawụ, wa kụmụn pọ, mamụ tọm mịyẹm kụdẹm ɗaan ɗaan daam am kọboụgụ sẹ mịyẹm sọugọ pọ mamụị nẹ sẹm. Nụụm ma ɗaṇyi lalịịnẹịyụm laịgọ ma, nẹ sẹm pọn sẹẹram mọ, ị anambịịna kị sẹg mẹrgẹ pụụdtọn tẹẹmẹ pụụdụn lasara wa pọn pọ man swịl lasar pọnụk pọ mam swịl, takardam mịnị maadẹm ɗanjịn pọ mamụ ụk nụm tandọm laara, ka nụm takarḍam kwadụlgịm ɓaljịn sam da kị yịllị nam mịn gị maad maadsị yanamgụ lasara pọnụk pọ mamụm baanụ yan wawụ wargọ ịlọ ɓaltụ takarda mịn gị maadẹ andọmụn saan kị pọkị ka yaz pọ mamụ tịbị anambịịna lasaram ɓaan wawụgụ sẹ pịndọn gị watọn, ki yịlmụ sẹ ki watụ sẹbi kwanaṇ pọ ma mụi a nẹ kị saan kị pọkị ya? kị tụr ịmụ pọ mamụ kị saan kị pọkị pụụdtọn sẹgam mọ mẹmọ sẹ, pụụdtọn pọ-pand jẹ mịn gị sẹẹr pọ mamụ an tụl ana laịmụ am ọnụk ịwụ, am yak ɗịyọm kọṇ ka mịyẹm kị pẹ, pụụdọn ɓaldamụn kị ịd pọla, pọ mamụm mịnị yajị sẹ, a wam mọ na tọb lakẹị kị pọ mamụ. pọ mamu̱ ne saana.